<noise> Pomidor sousi uzoq vaqt saqlanadigan va buzilmaydigan mahsulotlar turga kiradi, shuning uchun uni ishlatib boʻlgunga qadar yoki bir oy ichida saqlash mumkin. Undan keyingi holatlarda mikroorganizmlar yoki bakteriyalar tomonidan turli xil oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin.